نقلو اصحيبي نصيحتي ليك <hesitation> حاول ما تستعملش الهاتف ياسر قبل النوم، خلي البيت ظلمه شويه وبارده شويه باش تقدر <hesitation> يجيك النوم واشرب حاجه دافيه كيما مشروب دافي <hesitation> مثلا اليانسون <hesitation> هكه يعاونك على الهدوء باش تقدر ترقد <hesitation> وانت مطمان,